अगर हमारु एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट होन्दु त हम वे मा वू व्यंजनों ते पकौन्दा जु कि शाकाहारी होंदा जौंकि उपलब्धता साल भर तक होंदी और खाण वाला व्यक्ति का शरीर पर उंकू क्वी कुप्रभाव नी पड़डू।